Ny fomba fa- fanapahana vazankoho mba <hesitation> tsy hamparatra ny a <hesitation> antegna vanja- amin'ny coupe ongle a dia tsy haletika be any loatra ny <hesitation> vavan'ny coupe ongle fa alaina tsibitabitaka ny vazankoho.